<hesitation> Amaziina genkira kwenda nigo amazina garutooro. <hesitation> Ago rutooro ngenda muno muno kyokubanza mpura orutooro habwokuba nanyowe mbaza orutooro kwihamu <hesitation> amakulu akumanyisa ekizina <hesitation> nebanjanguhira muno habwokuba ni rulimi rwange. <hesitation> <hesitation> Ne kindi ekindi <hesitation> no'muka etweena twenda muno amazina agaitu agenzarwa, <hesitation> agaitu gano agabatooro. Ngu tukira muno kukosesa hamukutu nkaho, muba muli aho, nemuteka amazina gaitu gatooro. <hesitation> Niigo twenda muno muka abato na'bakuru, tukazarwa twasanga muka nigo benda twakura nabo eitwena, <hesitation> bulyomu nikwo netukora, nigwo netwenda. <hesitation> nigwo twenda ago weitu Tooro. <hesitation>